لو بإمكاني تعلم لغة واحدة، أحب أن أتعلم اللغة اليابانية؛ لأنها تفتح لي أبواب عشان أفهم هالثقافة اليابانية بشكل أعمق، وأفهم حضارتهم، وكل شيء متعلق بهذه الدولة اليابانية.